Burung tu biasa <noise> biasa dia biking dia pe rumah tu dia ambe daun daun karing <noise> cabang cabang-cabang cabang karing dia kase kumpul <noise> baru dia kase biking di dia pe batang pohong <noise> biasa <noise> kalo dia biasa kalo dia biking dia pe rumah bagitu tu pas dia mau batolor supaya-supaya kalo macam pas dia batolor tu dia pe talor menetas tu pas di ada di rumah rumah di dia pe rumah bagitu <noise> deng-deng ada satu lagi burung meleo burung meleo itu <noise> kalo dia biking dia pe rumah itu <noise> di pasir <noise> biasa kalo dia biking rumah <noise> di pasir itu dia gale paser <noise> dia gale paser baru dia batalor didalam paser pas kalo dia so abis batalor paser yang tadi dia gale itu dia kase tutup ulang dia kase tutup itu <noise> itu biasa tu dia pe tolor yang tadi yang didalam paser tu dia biasa dia picah dia picah sandiri didalam paser kalo tarada biasa dong jaga gale baru jaga ambe dia pe tolor.